A yuni luli yua chii kaja tiunturi jenari chii yunu yua chii naun nu suku sua nu te yua kakaturi kaa jañuri nu yuate kakari kuankoyori jenari te nu tuu yua suni tu kakuu skari, tu kukakuu kaari in xini ve’e ín nu suku suate kachituturi yunu luliu nu ja kuu yunu yua chii su kachuta’a tude jenade, chitude ka saa sukue’e yua kajatiuri chii ka ku kaskuturi nu ntiyiun, te’e xii naun, te xini yunu nau sari nau sari jii te yua kaa kari nu escateraun.